Тахтаи барои дарзмол барои ҳамвор ва зебо кардани либос истифода мешавад. Он кӯмак мекунад, ки чарм ё матоъ бе ҷинҷак бошад. Бо ёрии тахтаи дарзмолкунӣ либосҳо тоза ва хуб намоён мешаванд.